Ilay ny borosonify senga hadio ny nify; senga hiala ny fofombava. Ilay avao koa borosonify, hialan'ny poti-kany ambavategna ao.